كنفضل نمشي نتفرج في فلم فسينما بوحدي، حيت السينما بالنسبة ليا هي تجربة شخصية. وكيمكن ليك تركز مزيان على الفلم بلاما يبرزطك شواحد ولا يشوش عليك. وهاد الطريقة كتخليني نعيش التجربة ديال الفلم بشكل أعمق، ونحس بكل لحظة لكدوز في الفلم، بلا صداع ، بلا تبرزيط